Mo, antimba mada gaadi ginsiisi, a fras ma fdúba, fras folla gaaj, fondi he ugí ngi wi ma húrin yaa, we raana fiiñe. Bari fras folla gaaji ma fo nsiisi gaŧ a húma, fras folla fana gaaji ma, fo gifiiri fana gaŧ a hú ma. Wee tínga antimbi maa mmada gí ngi nsiisi gtída a dúniyaa. Bbasgo nda antimbi gí ngi nsiisi gtída a dúniyaa, aa ttin goli Haala, aa ttin yooŋ Haala, handu ndu tuugnali fana, aa ttin yooŋ he bindaŋ, aa ttin yooŋ bibúg. Angí ngi nfansúŋ ginɓinti gilli ma a bboorin nsiisi gilli gembe.